Ia ia kôfa mieritreritry isa fito izen̈y za zao midika isa masin̈a izen̈y aminakà. Isa fito izen̈y isa feno ary fa izen̈y edy raha anôvana jerinakà isa masin̈a anatiny baiboly iô izen̈y misy raha zey. Avy eo isa tsara koa izen̈y izy io.